þessu sinni eru í umsjón ungra fréttamanna í þættinum í kvöld segjum við frá því þegar Ævar vísindamaður færði forsætisráðherra mikilvæg skilaboð fræðumst um alþjóðadag barna og heyrum í fulltrúum ungmennaráðs Unicef á Íslandi og fjöllum við erum ungir fréttamenn og nú verða sagðar í dag er alþjóðadagur barnsins og í tilefni af honum hófst átakið börn fá orðið markmið dagsins er að gefa börnum og ungmennum orðið og skapa vettvang fyrir þau til að tjá skoðanir sínar opinberlega og í sínu umhverfi Ævar Þór Benediktsson

afhenti forsætisráðherra Íslands mikilvæg skilaboð frá börnum af því tilefni

skilaboð til stjórnvalda á fallega skreytta sem Ævar afhenti Katrínu Jakobsdóttur þeir eru ekki bara fallega skreyttir heldur geyma þeir þessi mikilvægu skilaboð barna til stjórnvalda eins og til dæmis öll börn eiga að fá vernd gegn ofbeldi öll börn eiga að fá að fara í skóla öll börn eiga að vera frjáls alþjóðadegi barna er haldið upp á afmælisdag Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem veitir öllum börnum um allan heim mikilvæg réttindi krakkarnir í Flataskóla vonast til að ríkisstjórnin hjálpi

að berast til leiðtoga heimsins þetta gekk eins og í sögu gleðilegan alþjóðadag hægt er að fylgjast með viðburðum og uppákomum hér á landi og um allan heim undir

alþjóðadagur barna er nú haldinn um allan heim þær Anna Arnarsdóttir og Lilja Hrund

Lúðvíksdóttir kíktu í heimsókn til okkar og starfi ungmennaráðs UNICEF í dag tuttugasta nóvember er sem sagt alþjóðlegur dagur barna og á þessum degi fyrir tuttugu og níu árum var barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur hjá Sameinuðu þjóðunum í New York í Bandaríkjunum sem þýðir að hann verður þrjátíu ára á næsta ári stórafmæli já markmiðið með deginum er svolítið bara að fagna þeim árangri sem hefur náðst í réttindagæslu og hagsmunagæslu barna síðan sáttmálinn var samþykktur aldrei verið fleiri börn í skóla í heiminum en í dag nákvæmlega en á sama tíma er verið að vekja athygli á því að það er

að bæta og gera og við erum að minna á það með deginum að börn fái líka að berjast fyrir réttindum sínum og fái að tjá sig um mál sem varða þau þannig þemað okkar á Íslandi hjá Unicef á Íslandi er börn fá orðið að leyfa börnum að finna fyrir því að þau geti haft áhrif á samfélagið og það sem þau segi eigi mjög mikinn rétt á sér og minna líka á skyldu fullorðinna í samfélaginu að hlusta á börn já

náttúrulega stór og mikilvægur hópur af samfélaginu og börn vita best hvernig er að vera börn já þannig að fullorðnir ættu að hlusta á það

notkun endurskinsmerkja ætti að vera meiri á Íslandi segir verkefnastjóri hjá slysavarnarfélaginu Landsbjörg í síðustu viku var ökumaður í

í Reykjavík næstum því búin að keyra á börn af því að hún sá þau ekki í myrkrinu þegar það er ekki snjór getur verið erfitt að sjá börn í umferðinni ef maður er með endurskinsmerki sést maður miklu betur í í björgunarsveitinni notum mjög mikið af endurskinsmerkjum vegna þess að við viljum sjást vel

að bjarga fólki vissuð þið að þið sjáist fimm sinnum betur þegar þið notið að setja endurskinsmerkin nú við getum til dæmis sett þau hérna á rennilásinn okkar eða það hefur alltaf verið jafn mikilvægt að krakkar séu með endurskinsmerki í ár hefur Slysavarnafélagið

Landsbjörg gefið börnum um allt land sex þúsund endurskinsmerki sjáumst betur í vetur það var mikið um að vera í Háteigsskóla í Reykjavík í síðustu viku þegar fimmtíu ára afmæli skólans var fagnað opið hús var í skólanum og allir fyrrverandi nemendur foreldrar og starfsmenn boðnir velkomnir nemendur tóku svo höndum saman mynduðu keðju utan um skólann og sungu afmælissönginn